<hesitation> Valo karazany ai raha magnitry fampiasaiko kaofa mahandro hanigny, <hesitation> de <hesitation> mampiasa épices zao zaho ohatra hoe poivra, de <hesitation> mampiasa sakay tany, de <hesitation> lavany, kaneligny, <hesitation> jirôfo, <hesitation> veromagnitry, de tongolo maitso, de tongolo lay koa.